Gis nga xel bu dal, sa xel bu dalut te ku def lu bon bu tëddee du nelaw, kon fooy dem dalalal sa xel bu fa yàq, bu fa tooñ, bu fa jël alalu jàmbur, bu fa fen, bu fa yàqal nit, foo dem boo tëddee danga nelaw, <noise> daf lay ma- yàlla maye wér-gu-yaram. <noise> Xam loolu yëpp dëgg la waaye nag foo dem tamit na na nga def dëgg de, ku def njaaxum boo tëddee <noise> doo nelaw de. <noise>